अगर मी आखरी व्यक्ति होलू सबसे पैली त मि यनी कलू की मि क्यां से जीवित रह सकदू। हवा पाणी भोजन की व्यवस्था कलू। कि ई सुचुलू कि अन्य लोग जू छाई क्यान मुरनी। और इ सुचुलू की लोग क्यान समाप्त हवेन। फिर भी अपडी जिन्दगी जीणा कैशिश कलू।